Tsara zalahy hamburgern'i Gastro Pizza e. Fa izy fôgna zagny lafo dia tsy afaka mivanga isan'andro antegna aminanjy. Fa isaka hoe magnana fotoagna zagny mba hoe magnana fahefa-mividy enao izay vo mivanga. Raha hoe isan'andro tsy mety satria lafo be ilay raha.